हमर कति तो सुकठी साग भाजी मन के सुखा के। शुष्क बना के रौंद रौंद के खाथे। बंगाली मन मछली के शुष्क बना के सुकठी बना के खाथे। बाकी ओहो मन भी साग सब्जी के सुखा के सब्जी बना के फिर खाथे।